घोडा और गदहा दुने घरमे पालनबारे जानबर हएँ । पर घोडा शौखके ताहिँ पालत हएँ और गदहाके व्यापार करन ताहिँ पालत हएँ । खास करके घोडामे मनइँ बैठके घुँमत हएँ और गदहनसे समान बुकबात हएँ । कदके हिसाबसे घोडा गदहनसे थुर बडे होतहएँ । गदहनसे खच्चर फिर कहत हएँ । घोडा गजब भाजत हएँ त गदहा गजब गजब समान एकए दाओँमे बोकके दुर दुर पहुँचात हए ।